أنا عن نفسي نفضل نقضي ليلة وسط الطبيعه الباهيا على أني نجوزها في فندق فخم، الطبيعه باش تعطيني الشعور بالسلام و الهدوء و كنكون في مكان يعيد على العياط نتع الحياة اليوميه راح يفتحلي الفرص للتفكير و التأمل و التخمام العميق <hesitation> التخييم يخليني نشعر بالقيمة لحظات البسيطه و يعيدليا التوازن نتاعي، عكس الفخامه لتحسسني بالعقده يعني.